أكثر شيء طريف حصل لي في حياتي لما كنت في حفلة زفاف صديقتي كنت في الحفلة كانت الاجواء كلها فرح وضحك والناس مانت في حاله مزاجيه كويسه وانا بتمشي في الصاله كنت مشغوله في ان انا بتكلم مع اصحابي وفجأه وقع مني حذائي في وسط الرقص كل الناس شافوا وابتدوا يضحكوا بما فيهم العريس والعروسه حسيت بالخجل شويه لكن بعد كده ضحكت مع الكل وقولتلهم ان ده كان جزء من الرقصة اصلا